Tuu jaos, et akõn kõrraligult puhtas lääsiq, piät kimmähe tarvitama aknõmõsuvedelikku. Tuud tulõ sis aknõ pääle pandaq küländ paksult, sis tsipakõsõ nühit. Ja sis aknõkuiomismassinaga kuivat aknõq är ja omgi puhas.